Jo áh joh laih lá eig tiempo la eig shía gi aum gíe tsá shia gi lau chá kiég sein la jeíh main óho aum, main óho góh gi já lá áh ni aum gié tsá main cosa lá báh óh-óh naum toi tsáh lau óh mü lau óh fuo lá bá toih tsá jo na oh joh ká nai óh bu loh ain zía la sái kíe óh uh lóh ko main óh ñi shía lá zaí kó aúh ñih joh ni záh jóh ko éh áh ni aum gie shiu tsá la eig tsi ti ñih joh éh záh bá lá laig mú noh já lá loh já lah áh-áh ni zaí shiu tsá muo tsá úh ñi aum áh caig shiu tsá mühh jo ain jo áh la bá ni úh oig shiu tsáh yaí ti ñi chá fuo jóh jó bá já leí íh-íh loi shía láh aum gie shiu lá báh já leí óh áh-áh úh oih yaí íh óh pai báh có cau jóh main ti yim muo zein la jeí laí lá muo shoi ná cuía náh já muo búh chá fuo ti ñih ngi éh tó chá tsá tsá náh muo naí éh tó chá tsá tsá náh úh ni tsá nain éh to chá tsá. Ni náh aih tsáh ní uh kú tsáh toi müh tein tsá jó gi náh shiu có taum muoh úh ku jó gi náh shiu éh lau leu joh áh joh óh aijoh shia la aáh úh oig tsáh yaíh shia lá chá nguin tsá tsi ta ñi laig káh laig jó bá fui cuó tó. Jain gá muo ih jaih shiu íh aih óho naum óho ain cúah úh oig shiu tsá yaí cóh áh hóh shiu tsá buo áh oh shiu ji tsá bá buo íh naum aú buo íh fu li chá gi shiu néih tsá fu mgu óh éh záh muo eig tsi tá ñih áh zaum muo láh noh lá báh úh oig gi dio chá ain dio ni cúo oh shía lá áh uh oig gi tsáh shía la áh ni náh shiu tsá éh aum gíe buíg gi shiu tsá lau tsá ñiu. La joh tsá mgú íh lau taig wi shiu tsá joh escuela íh fu chá fuo lá bá náh chá mgú tsá ñin tsá kieg chi óh éh záh joh sain tsá zá joh muhh tsá záh jó éh có shi la chá ngui muo tsá cóh chá kieg cháh joh lá noh la ba shía gáh. La joh noh má muo gobierno báh shiu tó fu loi tsáh lí náh cuó lau fú li záh fuh náh cúo mamuo lá muo ain lá bá áh-áh. Áh uh ko shiu loi náh la bá ain la bá tsá kieg tsi óh éh náh gi tsá muo ni kieg óh éh tó máh gi tsá bá choig gi tsá, joh-joh no nah lá bá loig gi shiu éh shía lá áh nai aí tsá joh buoi tsá lain zhiu gó tsá thio bá bein óh joh joh aig fuo go tsái chá fuo góh áh cuó tsá lain buí jóh tsá tsa lain tsá náh shiú. Ah úh oig shiu tsá, tsáh kieh cháh úh oig shiu tsá yaí úh oig shiu tsá có jóh úh oig tsá yaíh có joh tsá có óh bá tsá ñiu láh gó gi tsá mgú lau nái buoi gi íh naí laig wi jain laig tsá quieg cháh laig tsá kieg chá taig shí escuela láh bá jain nah gi úh naíh joh gi bain aíh íh tsá sein la jeí tsi éh escuela tai tsá mgú íh lai muo íh taí joh escuela ih tsá mgú main íh óh éh escuela tá muo jé lau mgú noh aig noh lau ni taíg tsá joh escuela ní oig gi shiu tsái tsá shía bpi shiu shía tsá lain tsáh shía nai uh oig gi shiu tsá kieh chá nai uh oig wi shiu tsá yai. Fu chá laig ká tiempo la ge muo jéh lau ká laig doh jo-jo noh toi laig tsá kieg zein lá jeig ain áh lau jaum, lau jain náh tsá nah chá goh lau ain lau fu úh gain uh to uh muo jaum ni tsá zein tiempo jaum tsá uh aig. Jaum tsá zein la eig fu chá uh aig joh main zhía ni fá ih tsá zein la jei toi laig tsa kieg muo-muo ni já lain ain ni ga la íh chá uh aíh gain jo muo ni ga lá aig jain áh noh ni gá jain oh ley ain chá. Chá dio mui ni gá go ley chá dio ain uh cuág cha nei íh tsá sein ká lai tiempo ká la gei oh li main náh jola cuáin náh ka lai laig tiempo ain laig jau chá jo chá kie chia lai jao chá muo nhi éh tó tain tsa soí ain já lei tsá mu tsá keih tain soi ain la lo laig ka lag ain la lo bain náh jaum-jaum noh tsa ni ga lain jó lá báh náh jain jaum tsá ni la já lain jó la bá náh jain jaum ni la jalain muo úh chi ain áh fu-fu lo áh li zá nah jaum tsá muo úh chí jain ná náh jain lá bá bai jóh zái tsá tsáh chi jain, íh sein áh fu quiotepe ain ko báh oig tsái fuo wi có jau ñi jo-jo noh ló je muo ain santo li ja lain jain íh tsá muo úh chí do jain jo ni je muo jain santo safai jain ni la ja lain jeí la cain je muo la cain li ni gá nguin áh la bá lai oh ñi shía laig jo laig jau chá tsá kie muo.